Patatet ka i vush te një vend te ku ngë ë umidita, ku ngë ndutu lagët e sopratuttu ngë ka i vush te dialli, përçë patatet nga i vu te dialli zënë sa të shtien i germogli e sa të buhen të liga.